Wukamughereraya ekyokubanza nikebirengekanio, ekyakabiri nisya nikolha esyananga physical excersises so that angalhuha angayakesya angakesya inanalhuhire ahu wamakesya iwunalhuhire wukisaya waghotsera. Ekyakasathu amabya inakananywa okwawine angananywa okwananga angananywa kwahike kale ihyamuwathikya erighotsera